Mopëtï ara ndaye, mopëtï cientifico övae jare kïräi yandepureta ñanemiärï kua extraterrestre jei supeva retandive, kuako jokotɨ kua yarakuakatu va reta oeka, oïmetako öñevae arakae